Ay wida welan in murti dowginaga dollir, murtin kochedu tegossa, husan hage log weka tikkaga tawali famire, mirkan gon ad maleka fa jirgr. Wida gon in murti oka gon shabi shabi mri yani, mir kan gon agar echika fa duwir. Tani gon aregitta dollir, aregideil oka gon douhea meil, oiliega fa ushir, fa aregri yani, in keserilon ushikanie fa ju menjosa ademrei dan fa aragse.